Ekudhilo lyolyene lyene ndyo hali longithandje nuudhigu opo ndi kothe. akwetu opena ekudhilo lyoomwe. Ngaashi ngaa uupyu tawuya ngeyi oomwe ohadhi kudhile nayi. Shampa ashike tayi lili okuza kokule hwi. nando onduuhale ndali nda kotha tandi yaguma oondjodhi dhandje oombwanawa ohandi nukamo ashike ombaadhilila. Tashiti oomwe odho naana oshinamwenyo sho hashi kudhilendje nohashi kuthamo oomposi momeho gandje. Thimbo ondaadhika ashike tandi yaguma uundjodhi wandje uuwanawa. ndaadhika ashike ndili pehala lyandje ewanawa. shampa ashike nduuvu ewi lyomwe. omwe ohayi piyaganeke oomposhi dhandje nayi nomadhiladhilo gandje. Shampa ashike ndeyi uvu tayi lili ngeyi uusiku nokuli ngele osheya nokuli pethimbo lyuupyu. Tashiti oku isikia ito vulu oku isiikila. andola otandii siikile ngaa komutse opo ndika kale inaandi uva nekudhlio ndyo. Itashi vulika nee. Onda isuukulula. omwe otayi lili. sho tayizi hono otayi kudhile nokuli tayi tuka pooha dhomakutsi gandje. Tashiti ohayi piayaganekendje nayi. Thimbo limwe ohayi etelendje ashike nuuvu wowene wene womepunda. Tashiti ano omuntu nda lulilwa. Nda kwatwa koku lulilwa kokwene kwene. Shono hashi etelendje nokuuli ndi tameke kandii uvite nonawa. Tashi etelendje ndi kale inee kotha nokuli uusiku auhe mbo. Omwe. omwe oshinima shimwe hashi kudhile shinene. Oshinima shimwe hashi ningi ekudhilo olindji unene. Dhaadha nee dhilimo odhindji nee mondunda inoo edhilamo nokuli kuyele. wa dhimbwa okweedhilapo pegumbo ndele to adha tadhiimbi tdhi yakulathana mpono. tadhiimbi naana oovelise mpono. tadhiimbi naana oongowela dhono. ndele to lulilwa. Tashiti oomwe oomwe oshinima shimwe hashi nyengendje noku dhiladhila kutya yoyene yene okapuka haka monika okashona. ashike okapuka hono oha kazi ewi limwe hali kwelengendja. tali kudhile opo naana li ku piyaganeke mo moomposi. Nenge owaadhika ngaa nee toti pamwe ouli momoniko lyoye ewanawa. ouna oku kala wa nukamo ashike. komwe ngaa ndjo. Tashiti omwe yina okalungu ngaa okashona andola. ashike ndyono hali nuka mono ewi enene shinene. Omwe ohayi lulilendje nayi. Ohayi piyaganeke oomposhi dhandje nayi. Nando ando onda hala ngaa oku kala nda lala nga nda gundjila omuntu gomukuluntu ngaa andola. tandi lesha ngaa nando uunamambo wandje. tashiti omwe ohayi piyaganekendje nayi. Ohandiiyadha nomadhiladhilo gandje giinyenga itaaga landula we oka- okanyangadhalwa nenge ga landule oshipopiwa shi tandi lesha. tashiti ihandi uvuko we. Omwe ohayi eta naana nengwangwano lela. Mungame. Tashiti omwe oshinamwenyo shono ndaa hole. Ndee ohashi ningi ekudhilo ewinayi sho oshina nomukwelengendjo omwiinayi nokuli. Ngele osha tameke mpono. oshili ohandi tameke ashike ndiikwata nomomutse. Kandishi kutya nandi ninge ngiini nokuli. Shono hashi etelendje ndi kale nda tema nando omondunda. Ndi kambadhale ndi kale ndeyi dhipaga. ndi dhipage ashike oomwe dhi dhilimo opo ndi vule oku kotha nongele inandi dhi dhipaga nenge ndi dhi tidhemo tashiti ohashi etelendje ndi kale inaandi kotha ngame ndi kale inaandi mona evululuko lya gwana.